ஒட்டகங்கள் கங்காரு எலிகள் மற்றும் டார்டிகிரேட்கள். உட்பட வறண்ட சூழலில் வாழ பல விலங்குகள் தழுவின. இந்த விலங்குகள் உடல் மற்றும் நடத்தை தழுவல்களைக். கொண்டுள்ளன அவை தண்ணீரைச் சேமிக்கவும். தீவிர வெப்பத்தில் வாழவும்.